Nanajaninxhi naléta kalaxhi, araña la'a chuvein tá kene iyuu venaté, <hesitation> ata kalai teyena, nin takaleyu'a nakai na kune anoí.